Pues re gapnu pacënci la ra zanú, lanu- la ra zánu la ra xiny nu, la ra, a veces, a veces riovias ra bi gau ra bit th xini, a veces’a tchi rninu gulcues gul gap pacëncy, chiláz, esqeu a veces lágha ra bi run rabi, riob rack rabiá lárabi rchiw, lárabi rgubiu th cos ndá lárabi, nap nú que gapnú, gap rabi pacënci, tchi gap za nú pacënci lara bí te tchi chilaz shi, chilaz gai th comid ni rckaz rabi’a tchi the, chi té xi gack rabi, gulá val’na aveces, x´+o nú th caloo riob rack th xnanú th xtahdnú val´na zóh nú th caloo naraba dur gulchó tchi danuunu rninu chiláaz the láraba al de ni vazee ra va’gy ah láraba queity riob di rzeny th lo junt th lo caloo gy tchi ni rniin laraba chiláz dis gulgap dis pacënci lá ra, gulá a veces nxichas nú za ra, nú za nú nxichas nú’a tchi rniinu gul gap dis pacënci lá ra bi, chiláz chi nú ra zánu na ra miny bíchy za náraba este xilani lá’rabi nton lá’rabi traviesias, lárabi xina, chi ná raba gul gap dis pacënci lá ra bi, chilaz gyw xcalrien rabi chiláz tio’ra vi tchiru chiu xcalrien rabi gack vé ravi xini lá ra, xini ná pacënci gy chi.